Uwe gha seki inu-ukpu nor yan suwa ya le uwighi doh wikahen inuwa no korowa awe gha le bhor ele-na uwi-la bho akhue buwe khia ya hebebahe wi-kpe noha gha egharo, uwe gha luonifo uwi dho tin-stew <hesitation> wighi-se ebhi yoi eni-bhi gha tosi uwighi sazumhen yo enumheni-khiatan ra-we sotosi ese <hesitation> omheboya-guanhe duwe vie-eneyo den uwi-deh fry elan mhe, ehanmhe mhagha row urimaggi yo odo-ghia tin tin uwi doghiere uwioleba uwagha-leba fo obhekhiatehua. Akhue-ghabhere eni-stew ni wi dhoranhen ogha yi-jellof nor or ena se stew yi no uwe gha muamhen ye-ren uwi-kpe cos uwe uwe gha musti kpe uwe mhana kpe ehia-giahe bha-loghu awe gha-kpe uwi tin stew thates is emheri abayam ehie eyi-bheni-men-yale uwe yale amiene muze-yeren amien-enomtin stew uwe gha tin stew fa ubiremhi hia rere yo before uwekueda-sameya-zumhen yo roberlege sa irio aya-lize bho-ghawemen noro de-ume uyan dumhen bho don or engine uuse lop we ka muame yeren kpi pelu wien amhin yo nuwe yanya-lena heheni ehamhen uwi yan sa zumhen yo maggi yo bhe ne na men ni uwe gha gi hohelego. Udo-bhe nabhi yimu ijaghale egheni wel gha-lefo wil, do khia- khia ye kpamaku na tioe <hesitation> stalless wil khia-kha yor wel gha khia khia yor wil dor sebhi hi yor <hesitation> egheni wi duo giomheren ladiun wil mue yu-ko-khuele ogha nia oghania oghai ze nia wel ghai yokuye fieghe-;bhinia feghe bhi-nia odo <hesitation> deyor enameh nor reren ni oghai zekpe wil dor bire nor heleni yana- mel ni <noise> <noise> wil dor bire yenu meni wel ghai bire yor wil rie ghe na oghuti oghaizeti wil dor riu mhen yor uri maggi yor urie hien yor oghai zetii ii ogbe mhe gio bhe zeti se ubhe shiele re wel <hesitation> dor mua kpu yeran wel gha mua-kpu ze ran enakpuni ghai ze ti ti ti ti ti ti ti ti wel mue tuore wel muro re-wel gha mu-ore wel fanona-kpu wil fanor ye enuroni wel gha fanor yor wel wo-dumhen wel ghai ze du-mhen-dumhen-dumhen omhen gio bhe dumhen se wel bhe zole na hire ebeghisununia ebhale re wil wo lebhale oghai black soup waleooo ebekaka oghau wel yan le wel o lor bhe gini wele giuwe na lor. Agha-lobhe gini uwedo mue potu yeren, uwido he emhin-hia yo oghaghi ze tin, tin, tin u wido he emhin hia yo-enukpedin gha ze tin tin uwido-bere-bekaka your ogha tin ogha ghi ze tin, tin, tin-omhen eghio tise uwidoke-re we amen-bunbhor before uwe kue munamen yeren uwima ma ghele cos amhen egi o tinse so that nor rere khuru eso-ro awe sare ason aye eyan-ka-khure elena egheni aya obserbe amen so irio aiya lebekaka de-uwe domhen-bho-doo or engina ukhiakha na hin re bhe ne-meya-he eyirio uwe yahe amhen na sebhi yi eso esebhi yo ya gha turnen

Ode-baya hue-mhien-hia <hesitation> de-igho-ro-oh omama ri-iyobor nomhan we-mhen loo, we-mhenso odemhin yo wa ehen igho nuwe yan-kikie-gha khuan ekpo nowe oghi lawo eba-rowania wiye doona na oleshie ibhokhan omhan olebhale <hesitation> amien omon wel uewn-mhen nuwe le owel ohe bhiyan lor awe ize rebha beans rebha nuwe le nuwa lor wel nen-nen ibhiomo nagi-mienna ejizunu miyan onona ona menyan le but igho nagha ro buti igho nai ro wedoti han uwe-we uwi onona we-do like nuwe yagbe. <hesitation> ighoro eh ana toni-nia buti igho nagharoe eyan tama uwe esuwewa etobiyan gha-khian ebeghen yan eyalor oleshiel men em katemhem nigho nawan enemhen ghona osuppose na-ya gualor <hesitation> osalobua bha yor mhan noyaloga owe akhian ebeduwe bhorion ebhogo renia eya wolo bhodi libya eso ye eriyan luigha eyatien luegho eyi osho-lue-igha oni-uwe-yan-yahen enemhen-igho-na obba easy na mien omhan gha mhen igho umuekpen na why because ebieghie uwe mhan legiona mienigho ni umama gua he-nigho na. Eyi-igho eyi ena-guolor bhi yekowa eyi-ena gualor bhe su-bha suppose nuweya gualor oghosehobua mentama we-nia o ulerun osalobua righo nimen osalobua righo hemen mone ed igho mo-need igho bhenuwe yon ya-gha tio selobua owe oke obhimen nakhin ebu we gualor na or need eye nee men tuguo delua nuwe enigho rerior so irioghanor oo.